Wu kuna ceriniya, wu kuna ceriniya kowunea <hesitation> kowunea fuwu nika krakuwa ayimea kowunumma ti yallumaye royi, ngowon <hesitation> aširnummaye cayi. Kuna na krama da yallumma da kam ngedeyi royina bo kowuwayi da royi kida ayimea niyi <noise> rawunum tunum ronum kasun tumu gursu gursum la so manimi manimi yimiya ciri ma menum yimiyanuwa awo ngede tambu ayimea kida fadaye diye nduwu, nguwunga ngaaye yowuyi roye laro ayimea ni burowu nima nglawo. Adi ningando ni burowu nima nglawo awo ngede bo ayimea yalla da rottunga awo kuna. <hesitation> Ti kuna yal yal yal rottunganuwa awo ngedeyadi ayiye tenu yalnumma ngillaro ciya wuraya yal ngilla rašiduro walja adi da nglawo. Kuna awo ngedeye la dowuyi do lakin kuna yalla ti burowo. Ni numuwo kam ngede yu fannummaro gayiya <hesitation> jowu do a wuya bowona towo nima <hesitation> kowunumma tra ni, ni bowo kam ngede glayina bowo. Kowuwa nglayaye yalnumma n ndoku ti ayimea andi nondi yam wurawuno halas, yam wuraro walkuno. Tiyi yam wuraro walkina dun ciyi yalla bundo cacirinuwa kuwangede fadaro cududi, cudu ayi di ayimea ti da <hesitation> karcesu halas. Kam karceyiya bundo kuwangede biro ayi di. Towo buro da tendi katarawuwanuwa. <noise> Adiyi kuna wu nukuwo tiyi fada, fadaro kuwangede cuwudiya mana tenu ayimea ca ti woriwa adi mana tenu, adiyi kowu wori walcu kunaa <hesitation> tiyinga racu royi bo ayimea <hesitation> kitabanda futa gulje: « Kowu kuwangu <hesitation> lawu kintawu araku da racu deyi bo ». Adi ningando lakin kuna ayimea kuna mana gulta da ayimea ceri n karce n. Ceri n karce n adi tendi ayimea dinangida da dasu tiyingedea dasu towo awongede bo. Yal, yalngede soyi ayi <hesitation> kani kangula a la kaniyi bundo tudu kaanguyi <hesitation> yalliyi kaninje bundo tudu kuwangede goya da awo adi kinasuna <hesitation> awo gultuye da bowo. Ku ayimea dinande kunayan andi da ayimea Afrik coron kraye. Andi da awo hal keyende te- ye awongedeye te- ye. Kowuyi kuna Kanumbu corondi kowuyi kaarce, kaarcesuro walja kida ngede tenu, kidanga illa. Ayimia dinanga dasu yalngu cowo royi. Bundo <hesitation> <noise> <hesitation> yal dowunguso <hesitation> yal, yal njirnguso a laaso ngaaye ayimia ti kaarcesu laaro cowodu cedia tiyi royi adi ningando <noise> ti, ti ti burowu diyia kuwa ngede <hesitation> kintangadi kida mayi, nguwunga ngaaye wuyi kuna kaarceyi tudu, kaarceyi tudu kuwa ngede gosu di rukunu. <hesitation> Kunaa, kuna lartu keyende konumbe yedi wuwa da ndowu wayi soni do, sonina coron andiyi kaarce la tudu ceri la cunginadi kida mayi. Lakin yam, yam kurenin la <noise> <hesitation> sobowo kuna <hesitation> ceri la tullo <hesitation> kowunga ti ti sirawu marrawayit do <noise> <hesitation> kowunga, kowunga awoyi, kowunga tiyi tiye foyiyor tia tudu yam ruwu wanumbayi, kowungaye halas tiye kowunga tudu yam wanumbayi kuna hal keyende buladia yadi. Halas ti rimia di kowungaro kindi kindiri marrawayi. Kowunga tudu yam lefeyia ti kingal la tudu cereya adi. Kowuniya sirawu. Ti Kaarcaroyi ngowon, karcenga da duniyi. Ah bundo karceyi tra kam mayi bo. Šararo ciyia kodu, cottuwo yammayi Mayiyaro burowo kodinena <hesitation> adi ndeyedi ndeyedi njinayi ni klanummma saduwa no Mayiyayi. Karce kaala nungunumba, karce akedi tudu kua mayina diyea adi lartadi coron ayimia adi keyende hal keyende tunu. Adi laaro yam, yam mindea, kunaya ngaaye wayi tendiyi <hesitation> kamma kaarcesuro walja kam kam mayi bo. Adi ma la- lartu kuna yam bullawa adi nottunu, keyendewa adi, adi bo. Kowu rimia adi ti wolian kuwa sirawu, kuna ngilinga mewu n wuri n mewu n yindi n cadu fido fiwuso cadia adi kuwa sirawu ayimia <hesitation> kaarceya <hesitation> kuwa da kuwa da kam laa yuwu cuyu kowu kaarce mayinaye bo, kaarce tudu kuwa mayinaye bo, ayimia tendi ngaaye dinangedea dasu, šahawangedea dasu. Adiyi juduwo <hesitation> seyiyi yam mindea guljeia kam tudu <hesitation> nuyiwo kowunia kirayinayi goyi wayi menu yuku yeyiyia a la adi guljeiayi ayimia kowunga sirawu. Yamma yowungida sarawu guljei do. Kaarce tudu kuwa goyadi, adi fantuniya <hesitation> wulannuwa fantuniya wori, wuyi fannunu awo a dina <hesitation> kunayan yosu da, <hesitation> fantiye diyedo adi wuyi fannunu. Ni kuranun kowunummaye woriwa. Kuna yowu yindi yakku gonimina yedi kowunumma woriro walja adi ma, adiyi mana tenu. Kowuwa, kowuwa nglayaye kuwa <hesitation> yalniya n ndoku deyii. Yalnga ngillaro jirallo mayiwa yalnga n ndoku deyi, teru ma kuwa, kuwangede mayinja walla kuwangu burowu da tullo tedo n ndoku kodu gotteyina mayeyiwayi adi ti wuyina, nglanga ni niminawa ngowunumma <hesitation> caciriwana nglawo, ni ayi laaro burowo gowumo yal, <noise> yal yindi yakku tamia. <noise> Wanimina, ngowunumma caciria na nglawo. Yowu da, yowuwa da jili kada. Yowu la tullo racu kuan lawu deyi bo, adiwa kua tudu sirawuwa goyine, goyia yal, yalnumma awo kuna manatia ngaaye yallaro kuna nglawo, yalnumma ngillaro caciria adi da nglawo. Adi ni dami n bowo n ngaaye yalnumma nglaro doyeia anadana nglanguwo, ni damia ye ayi bowa ye ayi ya- yalla caciriana nglawo. Yallayi yam ndowu kuna koyiyama so serea laa soyi yowu wayi yalngedea cacerei tendi dowoi do yowuwa yalla cacereia. Adi ngaaye <noise> ni, ni da. <hesitation>